gott kvöld og velkomin í Kastljós og hræðsla við að gagnrýna yfirmenn voru á meðal ástæðna þess að ítalski skurðlæknirinn lækninga í Svíþjóð og fyrrum landlæknir þar er höfundur skýrslu um þátt sjúkrahússins í málinu hann er afar gagnrýninn og segir það hneyksli út frá bæði læknisfræðilegum og siðferðislegum ástæðum allir sem komu að því beri vissa ábyrgð þótt höfuðábyrgðin hvíli vissulega við settumst niður með nýverið en hann hélt erindi um á vegum Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands hann segist ekki hafa skoðað þátt íslensku læknanna Tómasar Guðbjartssonar og Óskars Einarssonar sérstaklega það sé í höndum nefndar á Íslandi í menningunni kynnum við okkur

Guðmundar Péturssonar sem hljómar á myrkum músíkdögum um helgina

Baldvin Þór Bergsson og Guðmundur

það er engin spurning að ef að þetta gengur vel eins og það virðist gera þá getur þetta opnað upp gáttir fyrir fjölda annarra sjúklinga það eru þegar sjúklingar víða um heim sem bíða eftir svona úrræði bæði börn og fullorðnir hefur verið í endurhæfingu og talþjálfun á Reykjalundi og hann segir að horfurnar núna séu mjög góðar

níunda júní tvö þúsund og tólf hélt Háskóli Íslands málþing í tilefni af því að ár var liðið frá fyrstu

íslenskir vísindamenn áttu stóran hlut í því máli en Tómas Guðbjartsson prófessor við læknadeild h í og yfirlæknir á Landspítalanum framkvæmdi aðgerðina í samstarfi við í Stokkhólmi og samstarfsmenn hans á þeim tíma var ekki að skilja annað af opinberri umfjöllun en að um miklar framfarir væri að ræða í læknavísindum nýja aðferð sem bjargað gæti fjölda mannslífa í skýrslu sem gerð var um þátt Karolinska sjúkrahússins í málinu og gefin út í lok ágúst árið tvö þúsund og sextán var þetta málþing gagnrýnt það var

tekið sem dæmi um það hvernig fyrsti stóra spurningin í málinu er hvort ástand

læknar sem önnuðust hann þar með talið íslenskir læknar hafi ekki greint rétt frá líðan hans eða vandræðum sem komu upp í kjölfar aðgerðarinnar nein sýking í hálsi Andemariam og að öndun hans sé eðlileg ári eftir aðgerðina barki hans líkist eðlilegum barka myndir teknar úr hálsi Andemariam sýna aðra sögu mikla sýkingu og einungis litla koma þurfti fyrir slöngu í hálsi hans svo hann gæti andað önnur spurning í málinu snýr að vísindagrein sem birt var í tímaritinu Lancet um sex mánuðum eftir fyrstu aðgerðina íslensku læknarnir Tómas Guðbjartsson og Óskar Einarsson eru meðhöfundar að greininni sem hefur verið harðlega gagnrýnd Lancet skoðar nú hvort draga eigi greinina til baka en hefur ekki tekið endanlega ákvörðun segir að meðhöfundar greinarinnar geti ekki firrt sig ábyrgð á innihaldi hennar það gangi ekki að telja sig einungis ábyrgan fyrir nokkrum línum sem maður skrifar sjálfur

og hún því dregin til baka hlýtur sú spurning að vakna hvort hún hafi á einhvern hátt stuðlað að því að fleiri aðgerðir voru gerðar í skýrslu segir meðal annars að möguleg ónákvæmni í rannsóknum hafi haft þau áhrif að ástandi

var lýst á of jákvæðan hátt og þess vegna hafi ekki verið dregið í efa að gera ætti aðgerðir á fleiri sjúklingum í febrúar árið tvö þúsund og þrettán

framkvæmdi til að mynda aðgerð á þriggja ára stúlku í Bandaríkjunum og var þá

til þess að

væri enn á lífi tveimur árum eftir aðgerð

hefur reyndar farið nokkra hringi í sænska kerfinu þáverandi forstjóri Karolinska sjúkrahússins Birgir Jakobsson sem nú er landlæknir ákvað að endurnýja

Karolinska stofnunin sem er staðsett gegnt sjúkrahúsinu ákvað hins vegar að framlengja sinn samning við

tvö þúsund og fjórtán leggja fjórir læknar svo fram kæru gegn honum fyrsta skýrslan sem gerð var um málið var mjög gagnrýnin og var illa tekið af Karolinska og þeim sem stóðu að aðgerðinni

stofnunin ákvað því að gera sína eigin skýrslu sem kom út haustið tvö þúsund og fimmtán í stuttu máli var niðurstaða hennar að ekkert óeðlilegt hefði átt sér stað að aðgerðin hefði verið nauðsynleg og að ekki væri um að ræða vísindalegt misferli Karolinska stofnunin var á þessum tíma sökuð um að þagga málið niður en hér heima fagnaði Tómas Guðbjartsson því að öllum ásökunum hefði verið vísað á bug ég tel og segi það aftur að þetta hafi verið svona ákveðið blað í læknasögunni í skurðlækningum með stofnfrumum og stend alveg stoltur við það ég hef fengið þessa spurningu frá erlendum blaðamönnum hvernig var að taka þátt í misheppnaðri aðgerð ég er bara alls ekki sammála því allir sem fóru út í þessa aðgerð vissu að þarna væri verið að brjóta ákveðið blað við vissum ekki hver útkoman yrði það var ekki fyrr en með sem almenningur virtist átta sig á málinu og þeim vafasömu aðferðum sem hafði beitt þættirnir voru sýndir hér á RUV á dögunum en í þeim sést meðal annars þegar

sannfærir heilbrigða konu í Rússlandi um að gangast undir í kjölfar sýningarinnar má segja að málið hafi tekið nýja stefnu unnar voru skýrslur um þátt bæði Karolinsku stofnunarinnar og sjúkrahússins sem komu út í lok ágúst

í báðum eru aðgerðirnar harðlega gagnrýndar dregið er í efa að ráða hefði átt

til Stokkhólms sagt er að vísindalegan grunn hafi skort fyrir aðgerðunum og að þær hefðu átt að fara fyrir siðanefnd áður en þær voru enn er til skoðunar af sænskum yfirvöldum hvort verði ákærður fyrir manndráp og eins og áður sagði er enn verið að skoða Lancet greinina og þátt íslenskra lækna og stofnana í málinu í Svíþjóð hafa fjölmargir sagt af sér eða verið látnir fara í kjölfar málsins meðal annars rektor Karolinska háskólans Anders Hamsten sem viðurkenndi að ákvarðanir hans og aðgerðir í kringum

hefðu verið rangar reyndar vill meina að of langt hafi verið gengið í hreinsunum í raun hefur pendúllinn nú sveiflast í hina áttina því þeir sem lögðu fram kæruna gegn fengu slæma meðhöndlun af hálfu Karolinska opinberlega var þeim hótað áminningu og reyndar var sérstaklega skoðað hvort þeir hefðu brotið reglur með því að skoða sjúkraskrár sjúklinga án heimildar í skýrslu

tekið fram að þessi áhersla spítalans hafi verið óheppileg ein af tillögum Asplunds var til dæmis að uppljóstrarar fengju meiri vernd enn er deilt um hvort hann hafi í raun og veru verið í lífshættu þegar aðgerðin var framkvæmd eins og haldið hefur verið fram í skýrslu segir að enginn sjúklinganna þriggja sem gengust undir aðgerð á Karolinska hafi verið í bráðri lífshættu og ekki sé hægt að fullyrða að þessi aðgerð hafi lengt líf þeirra eða bætt lífsgæði umfram önnur möguleg inngrip tveir sérfræðingar sem fengnir voru til að meta

ástand hans fyrir aðgerð segja báðir að nær ómögulegt sé að segja hversu lengi hann hefði lifað þótt segja megi með nokkurri vissu að hann hefði látist innan nokkurra ára

hefur verið kallað eitt stærsta hneyksli sænskra læknavísinda að minnsta kosti á síðari árum ljóst er að

beitti blekkingum til að fá fólk til fylgis við sig en hins vegar virðist sem margir hafi hrifist með og ekki þorað að gagnrýna hann eða aðgerðirnar opinberlega í skýrslu Asplunds er talað

og Karolinska háskólans lauk formlega í mars í fyrra um mánuði eftir sýningu sænsku þáttanna ekki er að fullu ljóst hvar hann heldur sig en

hann hefur starfað víða um heim á síðustu árum í grein í tímaritinu

farið yfir feril hans en þar er dregið í efa að rannsóknar og starfsferill

sé í raun jafn glæsilegur og hann haldi sjálfur fram þriggja manna nefndin sem er að störfum á að skoða íslenska hluta málsins til dæmis hvernig stóð á því að Andemariam var sendur út í aðgerðina hver hafi borið ábyrgð á því og svo hvernig ástand hans var að lokinni aðgerð ekki er ljóst hvenær skýrslunni verður skilað en eftir því sem næst verður komist er stefnt að því að hún verði tilbúin í vor þótt það gæti dregist kastljós hafði samband við Tómas Guðbjartsson sem vildi ekki veita viðtal að sinni hann segir að þar sem málið sé enn til rannsóknar í Svíþjóð auk þess sem íslensk óháð nefnd skoði nú málið geti hann ekki tjáð sig að svo stöddu vert sé að

ítreka að hann hafi aðstoðað allar þær rannsóknarnefndir sem eftir því hafa leitað og sé umhugað um að leiða sannleikann í ljós Birgir Jakobsson landlæknir og fyrrverandi forstjóri Karolinska sjúkrahússins brást svipað við beiðni fréttastofu um viðtal á dögunum og hið sama er að segja um rektor Háskóla Íslands Jón Atla Benediktsson en Magnús Karl Magnússon prófessor var forseti læknadeildar um árabil en hefur nú látið af því starfi eða embætti hann þekkir þetta sérstaka mál vel og er sestur hjá Helga Seljan velkominn í Kastljós þetta mál hefur verið talsvert í umræðunni meira kannski í umræðunni á Íslandi núna eftir að þættirnir voru

læknanna í í þessu öllu saman ef við byrjum á því þetta sem var lýst þarna eru menn ekki sammála því að þetta hafi verið einhvers konar hneyksli ég held að allir séu sammála um það í dag eftir að hafa séð niðurstöðuna og fengið niðurstöðu sænsku skýrslunnar að

allt innra eftirlit

sjúkrahúsinu og Karolinska háskólanum að þar voru mikilir meinbugir á því hvernig staðið var að undibúningi á öllum stigum

ráðningu þessa manns hvernig staðið var að undirbúningi þessara aðgerða og hvernig staðið var að eftirliti þannig það er alveg rétt að þetta er hneyksli þegar við horfum á þetta núna og þessar niðurstöður sem eru komnar eru sláandi og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við skoðum þær lærum af þeim og rannsökum mjög nákvæmlega hvort að einhver hafi misstigið sig hér á landi það sem kemur fram varðandi þátt íslensku læknanna og Háskóla Íslands þetta málþing

auglýsingaskyni og þar hafi menn verið að ástand sem hvað segirðu til dæmis um það genguð þið of langt í því gagnrýni um það hvenær stofnanir ganga of langt í því að auglýsa starfsemi sína og það er hlutur sem þarf að skoða en stofnanir háskólar og aðrir láta vita af því sem vel er gert og það er ekkert athugavert við það í þessu tilfelli stóðu allir að því er ég best veit hefði gengið mjög vel þetta er ári eftir aðgerðina sjúklingurinn á þeim tíma og kom meira að segja

að minnsta kosti þeir sem komu utan frá og sáu þetta að maður gat ekki séð annað en að allt gengi vel en það voru samt menn þarna inni læknarnir hans íslenskir og hann ekki sendur til Svíþjóðar einmitt vegna þess að þetta leit ekki nógu vel út

daginn eftir eða stuttu eftir það er alveg ljóst að á þessum tíma hafði gengið ýmislegt á

flókinn og erfiðan erfiðan sjúkdóm dregið dul yfir það og kom vel fram á málþinginu það kom ýmislegt upp og það kemur ekki á óvart eftir svona aðgerð þar sem verið er að koma aðskotahlut eða nýju efni fyrir í líkamanum menn reikna

með því að það gangi ekki áfallalaust það hafði komið upp vandamál með sýkingar og ýmislegt ég myndi segja að við því megi búast en rannsóknin þarf að leiða það í ljós í dag hvort að einhverjir og þá held ég að með hliðsjón af þeim frá Svíþjóð að menn þurfa virkilega

hvort að þær upplýsingar sem Macchiarini gaf þarna upp hafi verið rangar og að sjálfsögðu þurfa rannsóknarnefndir að skoða þau gögn sem Tómas Guðbjartsson og aðrir á málþinginu kynntu en þú sást sjálfur myndirnar af barkanum á honum sem eru þarna

að ná sýninu ég meina ég er ekki læknir en þarna er opið inn í brjóstholið á honum þetta virkar allt saman eins og þetta sé laust hefðiru séð þetta fyrir

á þessum tíma og hver voru viðbrögðin þín þegar þú sást þetta sko þarna eru þarna eru flóknir hlutir í gangi það er margoft verið að skoða niður í barka sjúklingsins og stundum eru sýkingar og stundum ekki og fyrir mig sem þekki málið býsna vel án þess að þekkja

en að þekkja það býsna vel þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að þarna er verið að sýna myndir frá mismunandi tímum þannig að tímaröðin sem verið er að sýna í heimildarmyndinni stangast stundum örlítið á við það sem er í raunveruleikanum sko ég var á málþinginu og flutti reyndar einn fyrirlestur sem tengdist ekki sjúklingnum en tengdist stofnfrumurannsóknum almennt og mín tilfinning á málþinginu var sú að það hefði gengið ýmislegt á en eins og ég segi

að búast en ég held að rannsóknin hér á landi þurfi ósköp einfaldlega að skoða þetta voru þau gögn sem voru kynnt á málþinginu

til samræmis til samræmis við það sem staðreyndir þurfa að leiða í ljós þannig á þessu stígi verðum við að bíða þolinmóð það hefur enginn skoðað nákvæmlega þau gögn sem voru lögð fyrir málþingið en miðað við

er vitað núna og það sem kemur fram í sænsku skýrslunni fellur ekki svolítið svartur blettur á á Háskólann og hefði hefði ekki verið betra fyrir ykkur vitandi það sem er vitað núna að sleppa þessu og ef þið hefðuð haft fyllri upplýsingar á þessum tíma voruð þið ekki með öðrum orðum að standa

einhverju leikriti sem var í rauninni bara blekking ef að menn hefðu vitað hvernig staðið var að málum fyrir aðgerðina það er

og við vitum í dag að sjúkrahúsið og karolinski háskólinn hefðu

að undirbúningi þá hefðu menn að sjálfsögðu brugðist öðruvísi við menn höfðu ekki þessar upplýsingar menn voru blekktir en þangað til við vitum hvaða raunverulegu gögn voru fyrir málþingið og berum þau saman við raunveruleikann þá verðum við ósköp einfaldlega að bíða þolinmóð gífurlegu máli í þessu máli að fram fari vönduð rannsókn sem nú er í gangi hér á landi

lokið í Svíþjóð ekki alveg lokið

þessa flóknu sögu þurfum við að skoða í smáatriðum til þess að geta dregið lærdóm af því og til þess að sök í málinu hafa ekki þessir íslensku læknar og sumir kollega þeirra í umræðunni hérna gengið ansi langt í að fullyrða um það að þetta hafi lengt líf

get ekkert dæmt það sjálfur hafandi ekki meðhöndlað eða haft upplýsingar á þeim

tíma það er alveg ljóst að sjúklingurinn var með banvænan sjúkdóm það var fyllilega réttmætt réttmætt að að ekki nóg með að hann væri með banvænan sjúkdóm heldur var hann

fá meðferðarúrræði voru til staðar

sjúklinga er mjög oft reynt að finna einhverja tilrauna meðferð til þess að reyna að bregðast við og það var

réttmætt í þessu tilfelli að kanna hvort slíkt væri til staðar

náttúrulega aldrei átt að fara í þessa meðferð vitandi það sem við vitum í dag

átt að gera það ósköp einfaldlega

að það voru ekki fyllilega góð gögn sem studdu það

þá hefðu aðrar ákvarðanir verið teknar en það er ósköp einfaldlega staðreynd málsins er að þeir einstaklingar sem komu að þessu bæði hér á landi og af því er virðist vera í Svíþjóð líka þarna var hlutum leynt þarna voru menn blekktir og kerfi brugðust en hvað fjórum til fimm mánuðum eftir aðgerðina og á þessum tímapuntki töldu menn að hlutirnir væru að ganga vel rétt eins og ári eftir aðgerðina að þá töldu menn að hlutirnir væru að ganga vel menn voru að feta sig eftir braut sem menn höfðu aldre farið áður þannig menn töldu á þeim tíma að því er ég best veit já en skýringar eins og þeir hafa gefið um að þeir hafi einungis skrifað hluta af verðum að átta okkur á því að þegar það koma fjölmargir höfundar þá leggja menn mismunandi þætti inn í en ábyrgðin dreifist jafnt á alla

að grein og það er mikilvægt að átta sig á því

ábyrgð allra er ekki sú sama með þessu er ég ekki að segja það að einn beri alla ábyrgðina

hinir enga en ábyrgðin er ekki sú sama við getum tekið sem dæmi

að í einni af þeim greinum sem núna er búið að fara yfir í Svíþjóð var nefnd nýlega að komast að því það voru fjölmargir höfundar að þeirri grein en það var bent á það að fjórir þessara höfunda bæru meginábyrgð á því sem myndi kallast hafi komið upp þá þurfa menn að skoða hvar ábyrgðin liggur og ég get tekið sem dæmi yfirmaður bandarísku heilbrigðisstofnunarinnar einhver virtasti vísindamaður í heimi lenti í því að doktorsnemi hjá honum falsaði niðurstöður í vísindagreinar mikilli festu á því þegar grunur um þetta mál komst upp og á endanum var það einungis sá sem að vísvitandi svindlaði sem að bar alla ábyrgðina og skaðann af þessu svindli þú gagnrýndir siðfræðisstofnun fyrir

gagnrýna

þetta plastbarkamál og kalla það siðferðisslys áður en niðurstöður lægi fyrir í í rannsóknum miðað við það sem þú ert fara yfir núna og skoða þetta allt saman treystir þú þér til þess að fullyrða að þáttur Íslendinganna í þessu og spítalans hér að ábyrgðin á þessu hneyksli eins og þú kallaðir það að

liggi ekki hér nei

það er nákvæmlega það sem þessar rannsóknir ganga út á og það sem ég var að gagnrýna í bréfi var þessar fullyrðingar áður en niðurstöður lágu fyrir þetta bréf er skrifað áður en nokkrar af hinum stóru nefndum á Karolinska höfðu komið með niðurstöður þannig ég tel að við eigum ekki að fullyrða að eitthvað sé

niðurstöður liggja fyrir og við eigum heldur ekki að fullyrða að mistök hafi átt sér stað á Íslandi fyrr en niðurstöður liggja fyrir

að skoða málið vel þess vegna þurfum við að vera öguð í orðalagi og hvernig við orðum hlutina þannig að ég tel að Siðfræðisstofnun hafi gert mistök í þessu bréfi til heilbrigðisráðherra að segja þar að mistök hafi átt sér stað áður en niðurstöður lágu fyrir

kærlega fyrir að koma til okkar í Kastljós Magnús við fylgjumst með þessu þegar niðurstaðan kemur takk sömuleiðis þeir sem ekki hafa séð þætti sænska sjónvarpsins um geta horft á þá í

skiptum við yfir til Höllu Oddnýjar Magnúsdóttur í menningunni komiði sæl hljóðfæri frelsisins mætir hinni klassísku kammersveit í nýjum en hátíðin hefst á morgun við ræddum við Guðmund en litum líka inn á æfingu hjá sunnudagskvöld kemur sem hann samdi og flutti með sinfóníuhljómsveit Norðurlands í fyrra þetta klassíska umhverfi upphaflegi konsertinn á Akureyri kom nú til þannig að ég var beðinn um að spila er svona næsta tilraun í þessu og er svona aðeins annars eðlis svona í raun og veru ekki konsert heldur meira

einhvers konar tónaljóð út frá þeim myndum sem koma upp í hausinn á manni þegar maður er

búa til músík ég hef oft sagt að

sem heldur á honum getur verið sá sem hann er með þetta hljóðfæri

í rokkinu og svo framvegis að koma með sína meiningu og gera hlutina eins og þér sýnist klassísk hljóðfæri eru öll með skóla á bak við sig það er hefð fyrir því hvernig þú blandar þeim saman og svo framvegis rafmagnsgítarinn er þannig að ef þú skrifar eitthvað fyrir hann beint á blað

hvað kemur á hinum endanum það fer hvernig gítar hann er með hvernig er magnarinn formaður skóli í því

hvað gerist

það gefur tónskáldinu því ákveðið öryggi að

einleikari í verkinu ef þú sjálfur heldur á gítarnum og skrifar fyrir hann líka þá snýr þetta aðeins öðruvísi og

þá jafnvel þarf maður ekki að skrifa það sem maður ætlar að gera maður þarf bara að skrifa það sem hinir eiga að gera með myrkra músíkdaga í ár en hátíðin hefst á morgun sinfóníuhljómsveit Íslands tekur að venju þátt á fimmtudagskvöld þar sem meðal annars hljómar glænýr

meira í fyrirrúmi á flestum tónleikum þar sem það er stór partur af en tuttugu og fimm ára

en ég myndi segja að við náum að ná utan um samtímatónlist sem eina held þannig að

samtímatónlist síðustu tuttugu til þrjátíu ára sem kemur ekki fram á hátíðinni spilum bæði gamla og nýja tónlist og höfum gert það frá upphafi og finnst það kannski eðlilegasti hluti í heimi því tónlist er

hún gerist í núinu

í hyldýpi vetrarnætur og viðburðurinn er hannaður sem fyrir áhorfendur við verðum með verk sem við spilum út frá ljósmyndum og einnig með frumflutning á verkum erlendis frá og innanlands

að spila nokkrum sinnum í og við spáum nú alltaf í rýmið þegar við erum að spila það verður rúsínan í pylsuendanum

öllum inni í rýminu á einhverja nýja staði hægt er að kynna sér alla dagskrá myrkra músíkdaga á síðunni en ljóðstafur Jóns úr vör var afhentur um síðustu helgi á hundrað ára afmæli skáldsins handhafi stafsins í

ár er Ásta Fanney Sigurðardóttir við ljúkum þættinum í kvöld á upplestri hennar á

silki leið númer sautján sem vökvaði sjálfa sig með snjó og geymd mig í brjóst vasa í krukku með mold og úr lauf un um láku silki leiðir í gegn um að tölu sem ég þræddi eitt sinn með hári ég ferðast þaðan á hraða úlf alda því ann ars verður sál in í eyðimörk skyrtu þinn ar

er ég týnd í sveit milli sanda of ná lægt til að geta aðskilið jörð og skinn svo ég skauta bara hér